איך מיין אז די גרעסטע פראבלעם פון היינטיגע טעג איז, <hesitation> די גערע- די גרעסטע פראבלעם אין די וועלט איז, אז ס'איז דא צופיל מענטשן וואס זענען נארסיסיסטיק, וואס זיי זענען- וואס זענען פירערס, <hesitation> און ס'ווערט, ס'ווערט פארשפרייט זייער נאראסיסיסטיק אזויווי געדאנקען גאנג